بواسون بريفيري تاعي هة الجو دو ريزان, كيش تبريباريه ؟ ساهلة, جيب لعنب, ديره في الميكسور, طحنه, صفيه, بغيته يكون عاقد خليه كيما اللي راه, بغيته يكون خفيف زيدله شوية ما شوية سكر, و شربه, ديراه سيرتو يبرد باش عادا تشرب